तन त मैं वाॅक करन जांदु रेंदू और जु एक्सरसाइज होंदी जु प्रोपर एक्सरसाइज होंदी सु होंदी मेरी एक घण्टा की त जु सप्ताह म होएगी तो सात घण्टा की एक्सरसाइज होएगी मेरी।